عشان أتأكد إن ما أراه حقيقي وأنه مو محاكاة، أول شيء أركز على الحواس الخمس، يعني أستشعر الأشياء من حولي، أسمع الأصوات والمس الأشياء، كمان أتابع التجارب اللي أعيشها، مثل ردود الفعل على المواقف، إذا كانت المشاعر والت-التجارب المتناسقة ومؤثرة فهذا يعطيني إحساس بالوقت، بعدين أفكر بالأمور المنطقية لأن المحاكاة غالبا تكون لها حدود.